اني يعني نفضل البحر ما نفضل الجبل لانه الجبل اذا بدك تستمتع فيو فانت بتحتاج انك تطلع وتبذل مجهود كبير وهيكي اشياء متعبة واحنا بنكون خارجين ننبسط نتمتع فبنحب البحر نجعد على الشط ننزل نسبح لو بدنا <hesitation> نشوف الشروج ونشوف الغروب متل هيك اشياء بتكون كتير حلوة ومفيدة نفسيا.